एक दिन में ईमेल तो इतनों नि कारी मु चेक मारो उतारो काम नि पड़े महलब एक दिन में दो से तीन बार ही कारु। एक वगैरा ज्यादा कम नि आवे म्हारे ई कारण ईमेल ज्याद चेक नि करूं। कभी कभी ओटीपी वगैरह के लिए जरूर ईमेल चेक कर लेवे दूसरे दिन बाद हो चेक करे ईमेल वगैरा ज्यादा काम नि आवे माहके असहाय च ओटीपी वगेरह के लिए या फिर मेम सर भेज देवे छ कारण ईमेल चेक करु च फालतू मेल तो पद्य ही रेवे नारा सारा व तय तू कम। उसे में लेव च। तो मुश्किल से मान लो कि चार से पांच बार ईमेल चेक होवे छ।